صنفرة <hesitation> الورق بتاع الصنفره بيصنفرو بيهو الحيط وبيصنفرو بيهو الخشب وبيصنفرو بيهو الصدى الحديد يعني أي حتة بيصنفروا بيها عشان تبقى ملسا مثلاً عشان بعداك يدهنوها اذا عايزين يدهنوها واي حاجه